ايا الطلاب أيا تنتبهوا معايا لهون أسمعوا أنتبهوا معايا راني عند- عندي واحد <hesitation> هذي راح تجي في الفرض آه، هذي راح تجي فالفرض وزيد نديرها لكم حتى في الامتحان، لوكان ما تولهوش معاها راكم ما تدوش النقطة وما تنجحوش فيها أبدا، تولهو معايا وركزوا معايا وليداتي راه ما تنفعكم إلا قرايتكم فهمتوا؟ ها تهلاو في رواحكم أو <hesitation> دروكا تشوفو نبداو في التمارين، التمارين راه ساهلة مي- ساهلة ياسر ماتخ- ما تحيروش.